Neshe butu no nantono gudu ofwo, ofwo yashe ulama yeri shi ya sha hwe o ama iyaje dana to tonogo nshɛ butu no ushupu na ohie akwanga, na nga nama a pata ngaje tusoso suyna shɛ tatu na mae shuka ofwo ata she shupu na tula tu nana tebiya ecilo po nge rishi mo zuku apata she uwene to yeshe ufe ma ofwo ma gama nama ga kpajɛje ɛjemi ofwo na ati namala she ta tupa mazhe o tu woto, yebi she ngezhe mo zuku epe imbeku she yi gama ntan gana a lyi ne kaa a wanije ni be shetime, iyi jo tusoso tugo abi njɛ shɛshe i yagawa ofwo abuyajee mgbede ma ibe abizhe bo gushigo gondu she bo numa ehi bujije ko ehie ofwo ga jɛjɛ hiveye go unteula she kukuu ici ofwo too, atwa na nga name apata na ataba ti nga name ngushigi eyejilo fugwo nga name na atwa na neni ahansa ganame na atwa na meni rai mu na aba go zhogo lafiya, na abazhe go zogo hiana na aba be go zhogo kogi, nu shupu ns hie mbo kumbu nga duwa pata gondu nga namu apata iyi ne kaa sugi la oasa mutu shɛ uwene akana ana jala. Makarata tu nanga ukuri ma kuna makarata zasabo, ibe suji apata ma ma zha ugulu nshama mu fwo na oto mongo nazhe ata ha itime, iyine mandame iyi tu dama manda pata ugondu na atise pata ata nda la ogu kpakwa azina atatu, ama nazhe to ogu npaku ga iyi zha bu bana bisho no tugo iguzhi ni ebu lewtav ba eme yi bu buta ogu obuto gona ula eneshi ko ana tana bizhe ve guxhi buna hwaga, ama gana ta nje riya uwa jita ku bizhe bata ogu kpateu otatu uwa ci akana nga atishe oju vuvus a tishe tukushe rishe ruwai, ati ime tebiye gebeni apata ngo zhogo naja no two la beshimi bizhe tu gumashenga name pata mushupu ata eheen ugula gbo tuname pata ce sata cenje, ga kuna raina atwa name a ime butu matukan ko e hie oto, gana name huyego namma cinji ta a hun gagava shupu ata ehie onda cinjeta agatu oto na ezhie anje wa atwa anjewa, atwa na azhe bu ta maba ama azhashi mabu pana meni matusoo Azha she yi tiya no aba ha ebi zhe oto bu weci azha shebu ofo bu wecilua, umono obawoto shukaeni shi apanya o iza zhi dogo suyi ko gana ko gana ebezhu dula meni, zabuta lele zha me be hie o matihana atwa ata she atwa na wurne ame, bizhe kuba arpa nui kpogu kizhe kuba arpe nui kpogu kizhie henga letu tina duma, ama zana abi zhe ba abizhe mafa ata gana na ashɛ go bono pata go zhago shupu ehie oga uba go bo panta zhoago shumpu ehie aisa, go bono nge zhe shupunaahie aza, go bono pouta nge zhe na gbena go bono nga zhe shupu a mie aji guja ra, go bono pata nge zhe shupu na oko. Go bono pata nzhe shupu na hie a papile eshupu gembi fugwa go zgo go zalu ata hile sha tije ta agatu, ame ba gago ga jime to cul atwa marita aba keri yeri ina butu gai uve ma paty aba ishe atwa name apata wume ame, heri yotumo ho hie butu bu peni yi mua gbe leshiji ghana ebeci gulo bu gri nda hulana mabile shiji genitele wai teru, uvai tugaboth urai shebara uwa ata name pata ni be matau kana ofo ga go zogogo nokanago tonogo ishe aba gatagata butu erishi ba rece hweo